أنا بعرف اشتغل تحت ضغط و ده بشهادة المديرين اللي أنا كنت بشتغل معاهم قبل كده و لو في اي مشكلة مع اي عميل بعرف اظبطها و احل المشكلة و اطلع منها من غير خساير بالعكس بقدر اقنع العميل كمان انه هو يتعامل معانا مرة و اتنين و لو في شغل إضافي وال و بحتاج ان أنا اقعد عدد ساعات اكتر <hesitation> بقعد في الشغل و بعرف ان أنا اشتغل ف في عمل جماعي من غير اي مشاكل